Ko ɗiɗo faggude njamaaji tawa njamaaji naatude kadi njamaaji hoore. Njamaaji goɗɗo ɗum njamaaji rewɓe faɗɗi ngal sabu ɗum njiddaade feere ngam ko keɓe njiddaade so ƴeewte feere ngal. Kadi fiyaangu ngal ko feere feere sabu njamaaji yasi njiddaade rewɓe njiddaade laawol.